<hesitation> Misy telo aloha zany e fantako mety misy ao gn'ankoatran'izay, maillot de bain zao ah, da lunettes de bain ah, da bonnet de bain, maillot de bain moa zany de i sikinao mba sy hita- mba sy hipalapala anao, e lunettes de bain mba hiarovanao ame maso, e bonnet de bain zany hoane volo hoanareo viavy zase izà zao oe sao de simba i volo raha tratrine rano